Ña ña <hesitation> nrivtu iin camion yó ngu, llanta tón yeeton ho o on. yutata tón ña <hesitation> anria kachó animatón no noño, no inoka na dani ñatón yó aña bateriaton na ña nanitón ho o on. no xaoko ni netónyo ho tu no tin'na no nraton yó ña, na konetaton kon anria kakatón, no ñadana na nakaka nigatón aña notiton na tina freno ho o on. no xa o nruiyo initon yó tu, o no xonao yeetón, no xa otu seguro tón encho tón na xauxa xana konreo mio ichí yo'o na natontu initón ña xa coreo no ta chitonyota, ku naton initon nreo to nra na ni danokavo initon, katon yó ho no tao tó ho o on. maleta ña nra nó nakao kó pasea anriguan tá nana ña no tao ña dama nadamo hu u un, ña no nona katón yo jan ngu no xonao ta taoña neton placa ton.